Yele'e uhaneku yele pai nyadoa ho ite wae nusa papa deho sai sai apu wei itewede'e mapu ema siwakai apu'esi siwadi apu'esi siwake apu'esi nye nyahede mahono lei se'i pae masae lele'i se'i ma aitia lei sei na tuka nyahedehe'i me yamedeouhoho malua nae lelusa papa demo'o. pai nusa papa de'o emau nyama ne'e sai sepulu'i nya'ede'e wei sikola nawei sisikola tukawama'i nyado haho mo'o sisikola mo nelai sine pui ya piase titiwa sipaesa neuh yele'i menyai dew pai sa'sepue ewaini na siskola tu ka wa'ama e na yameho wai eduo pai matai iloka loka me lai sititiwa se'o se'edeho siepei nusa papa le sei doize titi wa sahe sepulu'i pai Siloka louka nai deme hape kayasi siala piesi neu sititiwa se sie doho pei nusa papa de'e na yami wai nea itewai nusapapa nusaina deu yami penamu yahayo sena mahono na yamida'o pu'ema emo'i se tuka nyahedeho mahono lei se'i pai nama ahono apuye yaho ahono sae saha womo'o menama sepu sepu namihono lei sei tinak ka muli sae sepulu lae eho'i na tukanya ede'e me maloka loka o sititwa pai ma lie ode sei masike lie ado'o wai nusa papa de tepie tepie me malie le sei yele na semaloka loka makinai lia sititiwa matitiwa lume na deu tuka nyahe de'i me masike lia lia pedi pekai me ne wai nusa papa nyama'ama deho akuse elai ma hanawi awe ma'ana pui nake akuse si siti tiwa aku se sititiwa lie a Pai namasi titiwal lia waenusa papa demoho sihono saesamo masike lea wae ya mane me tukae eohohe lie wae nusa papa demo'o pae nusa papa de malie lei sei, masai lele sei, mapakeyana yua masike sai sai lue nie e memahala pieka ado yele masike silamua salanea neme lae mahonoho epae sae saepua dewi mahono lei sei ni na akuse ma saka e maene tuka masoho udu udu masaka mese mese nehnake tina kemuli ho sailua pedipekai ase emo'o ma tepedi ase emoho le aikesu lae mahono ho e'i mahono lei sei na pai makai tiloho lei sei masike bei bahwa tuka lo'ongan ni me sai sepulu dola i lei sei'i na tuka nyah hede'e akuse mahono mahanenya kaiti akuse ma anenya simanau na nake sepu sepu de ehono hoho'e nemata ka tuka ehono dana dele de nemo'o pai kaitia sesuka se hono dana dele mo'o na ite wai Ya mahne nusa papa nya'ama dehu wei mahono lese'i masike pedi peka i sineka sikedika nene mene mata melu'a nasu papa nya'ama edemo'o painusa papa nya'ama de hemahunya ka eo hono sae sae polo a weka lae hoho'e nai tukanya hede'eh yamido'o le'e meum akuse mahatapai awe mahanapui mahatapai aule mahmemea mahatapae awei ma wa peuwa nake pisi mata silua adip pedikait mole akus lai sihono leisei wailusa papade'i